أذا ررجعت أسبوع للوراة أول شئ أستغل الفرصة علشان أصحح أخطائى أو أساعد أى حد محتا- أو أساعد أى حد كان محتاج دعم بعدين أركز على تحسين قراراتى بناء علي معرفتي بالمستقبل مثل أسغلال فرص أو تفادي مواقف صعبة وأتأكد أن ما أغير شئ جذري يؤثر على تسلسل الاحداث الطبيعية